ནག་ཧེ་ཁིམ་དེ་ནང་ལོ་ཐོ་ནི་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལེགས་ཁིམ་ཐོ་ནི་ནང་ལོ་ནག་ཀྱི་བཏེ་གསུམ་བཅའ་བང་འཇའ་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལེགས་ ནག་སྐི་ ནག་ཧེ་ཁིམ་ནང་འཇའི་ཤདེ་བ་བཏེ་དེ་ན་མིང་པོ་དྲུང་སེར་ན་དེ་ ཆེ་སྟོན་ནི་ཏོང་ནི་ཤུ་དྲུང་ཅག་ནག་ནང་ལོ་བཏེ་གསུམ་ཐམ་བ་བོ་ཧ་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལེགས་ དྲོ་དེ་ཁེ་ཆེ་ནི་ནི་ནག་ཀྱི་ཐར་ཅིག་བཏེ་ནི་དེ་ལག་ཏེ་ནག་ཀྱི་ཕོ་ཨིན།